Uuui jeta yae ndeimbove yave, ajata mbaraviki pe yave, aputuu. ai yave, jare aketa ma ai yave jayae yae se amae jeje ipuere ndipo pandepo. Pandepo amae jeje